Jaji ku bangsana lokiq tuo tanpa teknologi deqna nakkeda ku kampongnge mungkin wedding meto aga afaqna biasa riyolo tauwede deqna fake teknologi nafakemi tauwe faf- faffadanna mabbicara jaji wedding meto aga tauwe tuo tanp tuo- tuo yarek ga deqna fake teknologi